sapulu a biga̱ vuang bivuang, muop tong vuang bivuang nni, muop tong supsek nni dip bi ga̱fe la ya̱ zem dega̱ shin ga̱ sapulu tong ya̱ shin ga̱ sapulu, la ya̱ supshik ga̱ sapulu, ya̱ vuang bivuang nni la ya̱ vuang bivuang ya̱ gama, waar bivuang ya̱ pyoor, la ya̱ pyoor bivuang, la fii ba da̱ ya̱ waar, la ya̱ supshik kuma ga̱ sapulu hok, ba da̱ ya̱ ru mpin, ya̱ mang tawul, ya̱ pat shik nni, la ya̱ pat shik, mang muer ya̱ pat, la ya̱ pat, na lee ya̱ rwan nshik, shit ga̱fe sapulu nɗe tong shin ampani yi a ngam, bi ga̱fe tsa hen ƙwal yi a ngam, ni uang gwen beshit, ni vuang gwen lu nfiat, ni vuang gwen ƙo bi mma̱ dei ni nɗe tong vuang yi, don nnie ga̱fe hen la ɗiem ma dega̱n kut dega̱n yen, tong shin ba so hen ɗiem ga̱waar.